أنا لست جديدًا بزراعة الحدايج بشكل عملي لكن أحب التعلم عنها وأجدها متعة بالنسبة لي، أمتلك بعض النباتات الصغيرة بالمنزل أحاول الاعتناء بها مثل الصبار وبعض النباتات الداخلية، الزهور أيضا تعجبني وخصوصًا الورد والفل لكنني بحاجة دائمًا إلى المساعدة في معرفة كيف أعتني بها بشكل صحيح.